Lau eu nipi aga eu mauni kina miamia agemaisania aga lau eu miamia aga pau lau millionaire ma au sama lau lau lau- eu mauni kina miamia safa lau okoiona fakapa laoma. Mo polomakau koa iopoga ao pagua fofougai eu miamia gaina fekeisa laoma, mo pagua alogai kopaga polomakau uma keke ke ke ice cream o'olo tsitsi tosisi gaina aga oko iona pauma fa'afa famai imoi e'elei aga isa ice cream ai fekeu fele mo ke ifiao papie gauna aga sa sa foama oko iona pauma gae feke afia ke au o'oae gaimai kapai keinu loisa isa lau pia palet fafia fensii, emai fe keinu ke kagu music kopoga side aga Hip hop artist kopoi agao sprigga mek kopoga faisa ke lacal artist kopoi isai faisai fekemai malamala'aisa rap gainai fekelao. Ke isai aga aguagu kopoi fai papiaui fafanii fekemai gaina sprigga mek kapoga aga isa aguagu fouga eifa gapuo isa laisa emai aga isa pagua magogoga koa feauga gaina eifani'i ke lau eu miamia aga ufu kopoga aga eu miamia mauni miamia makapa alaoma ufuga ufu isa eko iona pauma fakapa mo isa. Company agao fa'hire nio emai eagukipo contract kopoga fewini aina isa emai aga lau i fou en ufu againa miamia afuga alakapa afuga aga sa chair ai paumai feke lau i fou alagu afuga aga sa carpet'ai lapea lalao fogu kipo moia ke table kopoi amu gaina fofouga aga isa electrical kagui kopoga fakapa emai aga isa afugaimo feapa isa emai aga kagu kopoga aga gae button kopoga ekonina aga isa foama aga isa kaguai topoga felili Elili emai gamo isa eapae afugai gamo efua teama feakoava efua ke next aufalao emai ega ega foama gakoava eoma gaeama foama felili mo foama kapa kegania keema tosisi o'olo kopoga aga button gaina keanina aga foanua gaina emai feke afia ke gaina anina aoani ke button eanina aga ke agao femai alao kapai eafia elao ekania eoma aga ke epagai ke agaogae epiegai eagu isa iopogam. Gaina lainia mo keapa isa gaina paumai hamo parliament alogai keagu safa fe'inuite'ini'i laoma moia isa faifani'i fekemai lopia ke polue army gainai faisai fekemai lau eu miamia gaina fekeina. Ke papiau gainai iau eu miamia alogai foama kegania keoma alogai golden meleki'i manii fa'afai'i. Alogai aga agao agao moni tapenii gainai fakapa ke lau lau eu mauni miamia gaina birthday gaina aga kagu inae kai agao aekapakapa kopoga aga fakapa laoma. Gama agofa'a alogai gaina kai kai moni aui gaina apui kekapa ke lau apu aga isa apui lafia isa alakekapa oma laisa efua aga ke isa apui lagai fakapa laoma. Pau kagu isai kopoga apui kekapa aga. Kekapa laoinano ke lau apu alakaga pagua fofougai ke agofa'a fofou safa feisa alofekaina aga apugai fakapa